Mising, ko king king'alaldosi lukaishek somok, lukait netai ko lukait ap kutit nyo ni ang'alali saii, ak kiswahili ak ing'lish, ko mising, ke ng'alali kutit ap kaa ne ni ang'alali, ng'amu ng'amu iin king'esichech kokikinetech kutit ap kaa, kutit ap mama, keng keng kenetech kutinoe keng'alal kutit nae akoi tun kepe sukul, yakiit sukul keng'ololwech kiswailiii kitekemii praimarii yoe akoi kilas somok, kenam keng'alal ing'lish kokakiit kilas ang'wan, keng'alal ing'lish akoi kilas eit, akoi iit sekondri akoi iit olinpa unipasiti ing'alali ing'lish, mising eng' tukul, ko kutit ap kalenjin nekeng'alali.